<hesitation> petut ageng'e nekingang'et awee kokingamande kokiatinye rapia nikiiyatinye rapinik awee anyoru mooi. Konanyoru moita teta neo sinee uu kele teta kakoet, aal konal teta konyarip arip tanyii, matar wiki kosus kerpeshiet kansus kerpeshet anyaa. Anyaa acheru chepkondok alak anyae, ngap kanya konenet kerpeshiet, kokakonenet kerpeshist kome tetkai. So anyoru asenet ne, ne toma akere en sapee nyuu tukulnemapaipachii. <noise> <hesitation>